हम लोगन के पहिले मुलाकात के बाद से तू बहुत बदल गइल हवा। अगर कऊनो बात हवे ता बतावा अगर कऊनो बात बुरी लग गइल हवे ता उहो बतावा या फिर कऊनो बात पर नाराज हवा ता बतावा। सेखा दिल में बात रखे से ऊ बहुत परेशान करेलें एसे अच्छा हवे कि बात के बता दे ता बहुत अच्छा महसूस होई और हम तुहरे नाराजगी के दूर करे का कोशिश करब।